Ireto ny anarana loko fantatro saingy foafetra nefa ny <hesitation> ny teny azo ilazàna karazana loko saany amin'ny teny gasy dia mety amin'ny teny hafa no itenenako azy. Eo an ny mainty, ny fotsy, ny volondavenina, ny mena, ny jaky, ny mavokely, ny mavo, <hesitation> voloparasy, volotany, manga, <hesitation> inona koa moa izy teo, ngerona, ny maitso, vony, ao ihany koa ny volombatolalaka.